To an tinak fatsiya a halna dada a giɗah a tabka ude dadda gidaha tabkude dada mthandhha hadiya hwarane tsadul da va ra varaha gat ha gatude a kwarga kwara tuk yan ka lava amma an tinak fatsiya dada hwara kankal tsho kowar tsazik dige gataho ka zika amma mentse ine da huta huto tsitsa a wakil tsi da bahud ma da manga am thana bahha hayabiya hwaran bi kudi bahabug bi amma sabota war haliyaha tse a nahga jama'a kaga ni thaha ka ɓufe a jagora an tab giɗa ar rayuea uddahane amma da manga bahhda da a gaskiya a da kwarane ndikene giɗa biya ni ngud zi nah nah dugwa zi uɗahe nga nga dgala tab ka rayuwa bi ka dgala tab ka rayuwabi tsa uɗa dige da gatcha dada hwarba a haliya bi ngude bajhan bi ngude baha nus bi ngude baha gmanbi ngude baha tsa zke udige nahabi sa beda uɗahe an tab saboda nah gitare nga hali kirki amtha nahha tabka a giɗa bi da ngig hali amtha nahha tab giɗaha za ude. Ko ware nahha naha ai ko war nahha naha ko ware sauda saksda vakaha da giɗa a hwara hankal mena nivade a hwara giɗa zi mena tuɗahe to anti nak fatsiya ngig karuwen mbaladuwite an vakha to ka zakka mantramthah kwarme gaskiya kwarahe ndiken ka uɗah niha to tuhuda tuhulva kitakwe dole tsitar gat ha gato saboda amtha traha da haliyaha to antina ka fatsiya da manga bahha ndiken biyo ngiha yane nga yan tib ka giɗa bi ai anta kwam tiyan kwaran kwaran tsa ndikira ndikiri ne gaɗo mana giɗahan zkka tab ka a layya angwa jugune kamar ndika aa giɗa sihha ray aa lavaha sih rayya avaha kware sakstsin tsa tsg da kamar la giɗa barnina kowar da lavdar amma da amtanahha kwarana ndiken nga niha tsahtsha da tsatsha lavsar a kanunaha tsatsha lavtar ka thuwa. Amma da kowarda a lavsar kowar da <hesitation> a lalavsare kowar da <hesitation> tarbiyasar ka dasaya wa tubka a gida ziud amma mentsra amma menatsra nivitar kina tsatsi tar kwarane a mangaha a gaskiya a mangaha gaskiya dun tuɗahe sabo da giɗa za sih sih sih sih sih zudna kowaran wes ga wesa wes dal wes wes hitsa ka naha lavaha ka nah hankala ha ka naha uɗan uɗa digite naha zana ka sakka bichik ha bichikitar antadɗah dadan man mbladu itar bi laifiya ba tha giɗ gan lafiya zude thagiɗ gan lfiya zude tsa dal da varaha thaha giɗ gane dawar ngir tharna vake thahak da tsgune tabka giɗaha zude tsaha bi tsaha tsaha tsaha bda bi to ine man kokoriye tugwa hauka laha anta uɗahe saboda tuhalo mut chuchke ha ni kdamani nazari tsa har sar ka tgwa hantalaha. Hraho chuch kai zarna niha ka tsag tugwa hankal sar ho giɗa dir saboda tuhula tuhul va kitakwe nda harka vihe ka tsahwa antha vihe ka har dala kur da tuɗul kwarane phaka pha tsa hwaro saboda vaivheye hankalure thaka amtha hanan da gaskiya ndika na giɗaro uɗahe niya tshraha hraha kuma kazak ziɗa giɗure sih sih he lavure sih sih ya a vaka sadana wala kure amma wur giɗan wara tsa kurafe wur kuma wur ziɗa tsina ziɗa tsiha ya war ziɗa tsahra hadisare ka zikka ndiken bahha giɗa a rayuwa a halna to tinak fatsiya war ka amthamtha ha kwarane aa ndik yan baka biyo niha ts auɗa ud tsudu dige naha kam ngi ude do baha bag biyo ngude da babi gat gaha da diyane da gata a nuse ngude bahan bi saboda tsudah sabo da war amthana baha da gaskiya tub ka giɗaha va zitar kagani jumu zar bakha na tsa ngigutar am sawalo farsa <hesitation> tsa faruwa tharra bahina. Vagge a mits chine an tuɗah ra sa bada yahayin bahha to nah baka ta kutakaka a zara ka da irir ka yan hali ya antakwa an naha nahakur biyo uɗah nika kzarar kina saboda giɗa an tub ka ude giɗa tubkude halno dabaha wahatra waha ka za rabi da tsif zara dine hon dad mha ha da tub wahala am nes mha ine tub wahala big ha tsag ɗule zar meno dig ha tuɗule zar meno hwara nah yane hwarba yanbi ai to yana nan tah ga kurakurkazararo an witha hwan kwaran biyo dige manamma na dige da aw dige da katkura hrure yan dige amtahm giɗa zai ya tsahwa ha arhane tsatsha wur giɗa za ude tsatskur giɗa za yahan kwa hawa ra ka hankal tare kasuk mat nikur ɗul zin uk tsuk dailiya abkura bag tska makantana kino sabola wura wur halna dada guigav gwiyav ba hah nga dige manaha tsak yam bi. Ka tsa kwar takura takaha tsi yya wiyak but bute zi gle zi uɗahe ka gani amma dada mangaha makarantano tha gathahai da gle thaga thahay da huwo tha gathahay utsvo tha gathahai ya <hesitation> dige dada goa ɓa tahar an da giɗaha a tub ka duniy dada ba barsbaha da siga kabal niya amma kagani dage tava kuru de hwar ba yan biya hwarba biyan hwarba yan kasa thaha dage hwara ne ambe tsa data da vara varaha amma zar menune ama zar menune saboda gaskiya amthanala kuma tsatsha kuma aa mangitar kwara ne amthanaha kwarane na amthand gaskiya ngahha mana fila bi ngaha mana huwa bi abkavaha karatuwaha athaya gabadaya kuma a war tsa tsitar ka kokoriya ha manaha kowar gat ha gata ko ware gat ha gata ama yan kaziri ne nah bahha kokari tsin biyo am ma zir menin ra hwar bah gwi ɗah sar ka yan kuda habi thabb gat hagata yar dige takatraka k za raro witha yan dige takatraka ka zara yane an tinak fatsiyo da vigabaha tsahwa ksks biyo war da amthaha a ɗul dul kwarane yan dik yane. Giɗa halno da ngude giɗdaha kwaran amthenaha da gaskiya biyo ngude ku aran ma niyo ɗule niyo niya ɗule niva a yah marka dige ukuv gaskiya mangaha ai <hesitation> “umm m” thaha an viga tsahue kala kala tha viga tsahu tsahwe ude jitsa ude sabo da a hankala ma kowar da dahs dag ma giɗa da a zikk giɗa kan vaka anguwanda ni vin vin kina kaware tsa tsa ndiɗga biya fifila ka tkwara ne ankwam digit nika ka zak baka bigitar saboda gaskiya da amthana ha da gaskiyiha an rayuwaha ngud gathaha gathabi ngude gatha ha gatha dige naha yane dige nako taku takam da a ahali dige da aɓ kurdara ɓan rayuwure tab ka duniya yan dige naka ka zarara yanina dal baka ka takatrataka ki tsik dalili tsak kwarane manamga mana makaranta na tsa vandar vandari ne da piya kwala ba dunarabin biya kam nah baka giɗa tskure haya ndil zik yane uɗah nika tsitare.